kia gena ena jang gena ngone maku waje se keluarga rasi, ngone lahi barakati te ngone na yaya se papa coma ngone na mansia toma fola madoya rasi, kalau ngone na yaya se papa coma mansia toma fola madoya tora toa barakai rai ge ngone kia me ma gai iya laha.